Pus kauk lanu'u rapu rapu le karit lats'eiñ l'eje rapu re kauk lanu'u rapu kiajai ngjai batei pep se kul'us kauk lanu'u ngjai kauk kumejeu pus lanu'u cuando buma'aiñ pu ndung ma mbajaiñ mat ngusaung batei linjiik y mbajai mbejen batan pu rixiñ as batuaja'al hasta pep se rim'iejep kupu bat'ei batejeik miak bumjeiñ ne chiki l'eje ke bumjeiñ ne chiki nda napu ne l'eung pus rapu lanu'u pu bakjat per rapu ni pep ni pep likiajam ni pep ba'eut se kikiajaut ni pep kua natsu'u mut rapu sau ngjai kupu pu batei ngjai lichjaut li kan'e'eun kauk la'eje pero pero rapu ni pep katsu'ut mut rajuik sau ngjai batsjau par mananjaung rapu mbejen rapu se kauk tumei ndung pues lanu'u mat mbajaiñ rapu pero pero ni pep katsu'ut mut otro karat kiajai pues lem jai rapu matat'ei per es otro karat ni la'u kanen ne ngujiu pue xem lem jai pu bakja rapu kan ngukuang noo rapu si cuando kikjit jiuk lambeik bien baeut bien baeut rapu o baleik pu buruan pu bakjat kiñu kikjit rapu bien baeut kuan sania ngukuang kat pus napu kiyijit kua lambei bien baeut pero pero ni rapu kat kuas ngukuang ngjai pima kujuai ngul'ue nibia y kikji rapu per rapu lats'eiñ rapu si lanu'u kiajai pu bakja mbejen pu stikiuang y es njaung rapu ni pep baeut mut pu baleik timjik otro karat sutjuat l'eje sapu si bien baeut rapu bien baeut si kua lambei rapu <noise> rapu <noise> maiñ kuand kuande linjik kingyie kul'us mat mbejen saria mje saria saria mjiung arroz kichjau maiñ kiñu se ni nanu se likiajam baleik pus kupu maiñ kupu linjik kupu mbejen re rapu.